Arrebuscandu'l modeu de pagamientus col estau mas seguru, si vo a entangá-lu comu utónomu o coperativa. Ponel polo cralu los assientus dela casa i da-li güecu pal amejoramientu nel huturu en sabiendu que los primerus mesis sonin doloríus.